Yongsa kuksa rok khorang bongni yapri tei naisiklaai ui kok salaio. Kwbangma yong rok bwsak bai bwsak talaaiui bo kok saalaai o. Kwbangma yong bo tongo je bong bwkrang tei yakung yak no lorirui bo kok saalaai o. Chirikhókma hai khorang bai bo bongni takhuk bukhukrok bai kok saalaai o. Kwbangma chirikhokrok ha sakao thwngwi phaimani lorima no swnamwi kok salaio. Nogo nukjaknai yong rok jephru bwsakni swlaimung chamungni manwirok eba kirimasingcha kokrokno saalaai mano. Yong rok bongi antenna bai bo kaaisa no kaaisa kok saalaai o.